Iu cridu ca è eticu automatizzari li processi produttivi e ca ‘un si crea disoccupazioni. L’automatizzazioni è possibili grazî a la tecnologia e la tecnologia crea autri posti di travagghiu. Quindi, è veru ca macari mentri primu un travagghiu lu faciva na pirsuna e ora lu fa la machina, ma è anchi veru ca la machina havi bisognu di manutenzioni, controllu e pi tali motivu si creanu autri posti di travagghiu. La cosa giusta di diri è ca cu l’automatizzazioni si cancia lu tipu di travagghiu necessariu.